भारत में भी मौसम प्रकार को रेवे <noise> जसा दूसरा देशना में भी रेवे। शायला उंडाला चौमासा वसंत रेवे तो भारत का कई कई का इलाका में बर्फ पड़े। तो कई कई की जागे कम ठंड पड़े <noise> और कई कई की जागे ज्यादा ठंड पड़े जसा की हिमाचल प्रदेश होगा। वा ठंड की जागे बर्फ पड़े बर्फ जम जावे ठंड ज्यादा लगे। अर अनंग राजस्थान आड़ी कम ठंड पड़े बर्फ वर्क नि पड़े जमे नि। अनंग गर्मी में ज्यादा तावडो लगे उनंग कम तावड़ो लागे। अनंग आड़ी का मानक जिसे गोरा भी रेवे।